Fomba fagnanaovana taratasy, tegna mariny zah mbola tsy nahita, fa naharegny ndreky, ny regniky fomba fagnanaovana taratasy zany noho ny hoe avy amy ta- avy amin'ny hazo avy amy kakazo agnanaovana tsy eky tahony aiza amy kakazo izy fô kakazo hagnamboarana azy.